lo kanjwany let de vedeyon adun chopsticks aon anyamir abhema ajum let de on, let dun budi foku vedeyo anyamur go hola bi